والله شوف تراني بختار وظيفة اللي احبها حتى لو كان الراتب منخفض. يعني الفلوس مو كل شي اذا كنت مرتاح في شغلك وتحب اللي تسويه كل يوم يمر وكانه عيد وما تحس بالوقت. الراتب ما يعني كل شي. الاهم هو عادة والرضا في العمل اللي تحبه. وتقدر تطور من مهاراتك في هذا العمل